Zaho zane ty raha hitako, ty fanatanjantena tena tian'olo amin'ny firenena misy ahy zane, resaka laboly io. Laboly zane tian'olo io satria maro mpanenty satria tsy mba misimisy hoe olo raiky ny manenty aze fa le olo maro. Zay an koahy ty tena hitako fa farany ze tiae ambony tane eo, tsisy hafa tsy zay